Misy karazany maromaro koa chocolat fa ny tegna fantako alongany anh le chocolat <hesitation> au lait, le couleur-ny marron marron, de izy io a mamy, de misy ndraika koa anh lay chocolat à cacao pur, <hesitation> somary mafaipaitra i sirony.